Chapet ap muchelek iuni anyatia inde peek maat kolalyo. Akirongchi muchelek itilchi mwait, inde chumbik akiker. <hesitation> saisyek tutikin isutu kokakoruryo.